أعتقد إن الآلات ما راح تملك مشاعر مثل الإنسان في يوم من الأيام، رغم التقدم الكبير في الذكاء الإصطناعي وتكنولوجيا، إلى إن المشاعر مرتبطة بتجارب إنسانية عميقة مثل الحب والحزن والألم، الآلات ممكن تقلد ردود الفعل أو تتفاعل بشكل ذكي لكن ما تقدر تحس مثل البشر، المشاعر تحتاج وعي وتجربة وحياة وهذا الشيء يصعب على الآلات تحقيقه.